که د ترکاري د سوپ په جای یې د ماهي سوپ راوړ، زه به ویټر ته ووایم: تاسو زما فرمایش سم نه دی اورېدلی، ما د ماهي سوپ نه و غوښتنی، د ترکاري سوپ مې غوښتی و، هیله لرم دا راته بدل کړی او د ترکاري سوپ راوړی. زما د ماهي سوپ هېڅ نه خوښېږي، کنه ما به خوړلی و، زه ان سور کړی ماهي هم نه خورم نو، هیله ده، دي ما د خوښې سوپ زر راوړې، په ما ناوخته سو. مننه